<hesitation> makewe tu kanen tu kapandungan ku te to <hesitation> daon watata tu tinukus ondey meken wi mamakey ei kinas tu wilian su pasar te kinos kinos tude ore', cakalang, wurupasu unting mamakey santan doh te <hesitation> kunemangase papaentek, te kakewean te talos ore' tera pindupan kaluya te mamihole mamihoe dabu dabu, te talos kakewian te tu apa kapandungan su kite su ratahan te <hesitation> kan tu tradisional tu kakewean ni <hesitation> rakel tu makewe <hesitation> kan tu te ure une winola'ang, winola'ang to ikite wekwn ore' su pesta, acara-acara hut wanua, ti kite mamiho pe minola'ang minola'ang te ore' mamake te. Bumbune mamake, <hesitation> lia, mamake <hesitation> watan, mamake santan, mamake asin, mamake langsuna mawuro'. Odoh pokonya ore' <hesitation> piniho etungomahe pokonya sei mau nanam talos. wo onde <hesitation> cucur tu <hesitation> kunemangase mamiho cucur gampang-gampang susah. jadi ore' mamiho cucur ore' one resep ne, ore' one hulane hulane, ore' akene <hesitation> na kakaondei wo pinihoee te hinoreng te kan kitw maloso loso odoh pokonya mamiho <hesitation> kopi wo panginum cucur te talos mo nanam.